ادا قدرت نكون حيوان بري في نهار، نخيّر نكون الدب القطبي. خاطش <hesitation> يـ تعجبني الـ البلايص الباردين. و يزيد الدب القطبي يقدر يتمشى على الـ الأرض و يقدر يعوم. <hesitation> يعرف يصيّد و هو كحيوان قوي بزاف.